Resaky, ino izy tiky, gny resaka sauces koa zany gn'idiratsika da maro izy io. Misy gn'amboary avy- amy alalan'ny dobera, amy dobera zany gn'anombohana anazy. Ohatsy hoe dobera afangaro tongolo lay, misy gny dobera afangaro amendes, misy gny dobera afangaro citrons, ah misy avao koa gny dobera afangaro, ah ino ohatsy, afangaro escargot na raha manahaky anizay. Da misy avao koa gny crèmes, misy avao koa gny sauces hafa. Ohatsy hoe ah sauces ino izy tiky, à base-na mayonnaise zao. Ah, angamba hain'ny be sy ny maro aby zay. Ah, de misy avao koa gny sauces ah a base-na vine- vinaigrettes io izy, ohatsy tongolo gny bebe kokoa aminazy afangaro afangaro vinaigre agnatiny ao. Regny sauce aby zao regny. Misy gny sauce tamatesy tongolo gn'afangaro kokoa aminazy, afangaro menaky. Misy sauce avao koa afangaro, ah ino, crevettes tsitsiky, misy gny sauce afangaro akoho, raha manahaky anizay aby. Maro aloha gny karaza sauces azo teneny zany fa angamba ajanoko amizay gn'anaha.